samningar náðust milli Ljósmæðrafélags Íslands og ríkisins í dag formaður samninganefndar ljósmæðra segir að hægt hefði verið að leysa deiluna með mun betri og auðveldari hætti dómsmálaráðherra segir að frumvarp um persónuvernd sé hreinræktað Evrópusambandsmál og litlu verði breytt í þingsal Alþingis snarpar umræður urðu á þingi í dag þar sem gagnrýnt var að frumvarpið kæmi

í dag dæmd til að greiða tæpan hálfan milljarð í sekt fyrir að misnota markaðsráðandi stöðu sína tvær lögreglukonur og rúmlega tvítugur námsmaður voru skotin til bana í Belgíu í dag árásin er rannsökuð sem hryðjuverk árásarmaðurinn belgi á fertugsaldri var skotinn til bana aldrei hefur rignt meira í Reykjavík í maímánuði frá því að mælingar hófust

gott kvöld fyrsti formlegi samningafundurinn í þrjár vikur hófst klukkan níu í morgun á sjötta tímanum var svo skrifað undir fyrsta maí á næsta ári samningurinn verður kynntur í vikunni og hefst rafræn atkvæðagreiðsla á fimmtudag formaður samninganefndar ljósmæðra segir táknrænt að samningaferlið hafi tekið níu mánuði ég held

að vinnu fundirnir sem við höfum átt með samningarnefnd ríkisins hafi gert útslagið þar hefur farið fram samtal heldur en heldur en hefur gert á þessum formlegu fundum sem hafa verið haldnir af og til síðan í september í fyrra trúlega var það það sem vantaði upp á þið náttúrulega gerðuð kröfur um ákveðnar launaleiðréttingar einkum í ljósi þess munar sem er á milli ykkar

var gengið að því ég get ekki fjallað neitt um innihald þessa samnings okkur þykir rétt að kynna þetta fyrir okkar fyrst áður en við förum að tala um innihald samningsins út á við þannig ég get því miður ekki svarað

því á þessari stundu fengið nógu ásættanlegar hækkanir til að skrifa undir samninginn já já þetta er þetta er svolítið blóð sviti og tár þetta

samningaferli þar sem að maður er

mér finnst mjög mikið að í þessu ferli sem væri hægt að laga öllum til bóta ég trúi ekki öðru nema ég sé að lesa svona vitlaust í þetta þetta tók níu mánuði það er kannski táknrænt fyrir okkar okkar starfstétt

hefur náðst og búið að skrifa undir samning í dag hvort að það þurfti til þessa níu mánuði ég held ekki ég held það hefði verið hægt að gera þetta á mun betri

og skynsamari

bara mín skoðun og ég er bara leikmaður þreifingar um myndun meirihluta í borgarstjórn hafa haldið áfram í dag Dagur b Eggertsson oddviti Samfylkingarinnar segir líkur á að línur skýrist fyrir morgundaginn en hann vildi ekki koma í viðtal ekki hefur náðst í Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur oddvita Viðreisnar en flokkurinn er í ákveðinni sanna Magdalena Mörtudóttir oddviti Sósíalistaflokksins í segir óformlegar viðræður hafa verið í dag flokkurinn hefur boðað til fundar í kvöld sanna býst við að þá skýrist í hvaða leið flokkurinn vilji fara Hallgrímur þú

sem er með fimm fulltrúa af ellefu að fara í formlegar

Framsókn og óháðum var í samstarfi við Bjarta framtíð á síðasta kjörtímabili

einmitt líka í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn þannig að

sagan endurtekið sig

þar hófust formlegar viðræður í gær hófust formlegar viðræður í gær

segja að það væri verið að fara yfir stöðuna í baklandinu og og hjá og það lægi ekkert fyrir hvenær ákvörðun

dómsmálaráðherra segir að frumvarp um persónuvernd sé hreinræktað mál frá Evrópusambandinu og litlu verði breytt í þingsal

Alþingis gagnrýnt var á þingi í dag hve seint svo stórt mál komi fyrir þingið frumvarp dómsmálaráðherra um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga var lagt fram á vef Alþingis í gærkvöld málið er gríðarlega yfirgripsmikið og forstjóri Persónuverndar hefur sagt að það muni breyta heimssýn á málefni persónuverndar samþykkt frumvarpsins er forsenda fyrir þátttöku Íslands í samevrópsku regluverki um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga ráðherra mælti fyrir frumvarpinu sem er upp á hundrað fjörutíu og sjö blaðsíður síðdegis áður en til þess kom lýstu þingmenn stjórnarandstöðu yfir mikilli óánægju með það

hve seint málið

nú þegar fimm þingfundadagar eru eftir fram að þingfrestun samkvæmt starfsáætlun Alþingis að spyrja hæstvirtan dómsmálaráðherra hvort málið fari ekki að koma inná þingið og málið sem hefur legið fyrir mjög lengi það er ekkert endilega það sama og er í þessum hundrað fjörutíu og sjö

bæklingi sem við höfum fengið í hendur í dag það er vitanlega búið að liggja fyrir að þetta mál þurfi að koma fyrir þingið en hvaða hvaða slóðaskapur er þetta og kannski er slóðaskapur gífuryrði hæstvirtur forseti ég veit það ekki ég segi það ég held að

ekki hægt að beita miklum gífuryrðum í þessari umræðu ég hef ekki séð jafn mikla fádæma vanvirðingu fyrir þinginu og hér er á ferðinni þingflokksformaður Sjálfstæðisflokks sagði málið hafa legið fyrir lengi á vef

þingmenn gætu ekki látið eins og það væri nýtt dómsmálaráðherra sagði þingmenn hafa haft aðgang að gögnum málsins í langan tíma og samráð hafi verið haft og að lokum vil ég nefna það að menn tala hér um að

skjal til stimplunar fyrir ríkisstjórnina þá vil ég nú bara benda á það að þetta er skjal þetta mál er kemur og er hreinræktað mál frá Evrópusambandinu og verður litlu breytt hér í þingsal

verður litlu breytt hér í þingsal vegna reglna sem Evrópusambandið setur Íslandi Mjólkursamsöluna til að greiða fjögur hundruð og áttatíu milljónir króna í sekt fyrir að misnota markaðsráðandi stöðu sína og torvelda rannsókn Samkeppniseftirlitsins forstjóri eftirlitsins segir málið þýðingarmikið fyrir samkeppnisaðstæður m s ætlar að áfrýja dómnum samkvæmt niðurstöðu héraðsdóms eru brot m s eru alvarleg og til þess fallin að skaða samkeppni með alvarlegum hætti málið á sér langan aðdraganda og hófst þegar mjólkurbúið kú

kvartaði til Samkeppniseftirlitsins eftir að hafa komist að því að m s rukkaði fyrirtækið um sautján prósent hærra verð fyrir mjólk en keppinautana

sektaði m s um þrjú hundruð og sjötíu milljónir árið tvö þúsund og fjórtán áfrýjunarnefnd samkeppnismála felldi þá ákvörðun úr gildi og fól eftirlitinu að taka málið aftur til rannsóknar eftir að m s lagði fyrir nefndina ný gögn tveimur árum komst Samkeppniseftirlitið að sömu niðurstöðu m s hefði brotið gegn samkeppnislögum með því að selja keppinautum sínum mjólk til framleiðslu á óeðlilega háu verði

niðurstaða eftirlitsins var að þetta hefði veitt m s og tengdum fyrirtækjum verulegt samkeppnisforskot og sektin var hækkuð um hundrað milljónir héraðsdómur Reykjavíkur staðfesti ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í dag og gerði m s að greiða nærri hálfan

milljarð í sekt fjögur hundruð og áttatíu milljónir króna þetta mál er þýðingarmikið fyrir samkeppnisaðstæður til framtíðar á þessum markaði vegna þess að það skiptir mjög miklu máli bæði fyrir neytendur og og bændur og alla sem að þessum markaði koma að þarna geti stærri og ný fyrirtæki komið inn á markaði og vaxið og dafnað við hliðina á þeim sem fyrir eru á markaðnum í yfirlýsingu sem m s sendi frá sér í dag kemur fram að niðurstöðu héraðsdóms verði áfrýjað

að koma í ljós

fertugsaldri þrjá til bana í

árásin er rannsökuð sem hryðjuverk en yfirvöld telja ljóst að henni hafi fyrst og fremst verið beint gegn lögreglunni árásarmaðurinn lét til skarar skríða í morgun árásin var gerð í miðborg Liege sem er í austurhluta Belgíu samkvæmt upplýsingum frá lögreglu veittist maðurinn að tveimur lögreglukonum vopnaður hnífi hann skaut þær svo til bana með byssu annarrar

því næst myrti hann tuttugu og tveggja ára gamlan mann sem sat undir stýri í kyrrstæðum bíl í nágrenni skóla þangað hélt maðurinn næst og gerði tilraun til að hneppa kennara í gíslingu þá höfðu lögreglumenn umkringt árásarmanninn og skutu hann að lokum til bana árásarmaðurinn er sagður heita Benjamin Herman og er belgi á fertugsaldri honum var sleppt úr fangelsi í gær eftir að hafa afplánað dóm vegna vörslu fíkniefna deild belgísku alríkislögreglunnar sem fer með rannsóknir á hryðjuverkum hefur tekið málið að sér deildin rannsakar meðal annars hvort árásarmaðurinn tengist slíkum samtökum ýmsar bilanir og vandræði hafa gert mönnum erfitt fyrir við að gangsetja kísilver p c c á Bakka forstjórinn segir þó að mestu ganga eins og við var búist reykur hefur nokkrum sinnum stigið upp af verksmiðjunni í fyrri ofn verksmiðjunnar á Bakka var gangsettur þrítugasta apríl síðan þá hefur verið unnið að því að koma honum í stöðugan rekstur þar hefur ýmislegt komið upp á sem hefur flækt þetta ferli við höfum orðið fyrir ýmsum bilunum og vandræðum á leiðinni ég myndi kannski ekki segja að það væri neitt meira en við bjuggumst við en kannski önnur vandamál en við bjuggumst við það eigi við um ýmsan

en allur

og ofninn sjálfur virki eins og skyldi en þetta hefur tafið fyrir ég myndi segja að á þeim stað sem við erum í dag ég hefði viljað vera þar fyrir svona viku síðan

þegar staðið er hér undir verksmiðjuveggnum að nein starfsemi sé hér í gangi en svona hefur þetta ekki alltaf verið núna í

hér hefur sést reykur fara í loftið og það er út um

sem eru opnaðir ef eitthvað fer úrskeiðis í verksmiðjunni við höfum fjórum eða fimm sinnum orðið fyrir því að eitthvað hefur komið upp á og við höfum þurft að opna þessa reykháfa og þá sést reykur frá verksmiðjunni varð einhvers konar sprenging í verksmiðjunni nei en það myndast gas í ofninum og það gas getur streymt út um og það gerðist hjá okkur um helgina þetta gas dragi með sér allan reyk úr ofninum þá reyni á

svo reykurinn dreifist ekki um verksmiðjuna svona atvik verður að tilkynna til Umhverfisstofnunar auk þess segir Hafsteinn að sé um þetta á verksmiðjunnar en þegar verksmiðjan er í gangi eins og vanalega þá er þetta bara eins og í dag núna en ef eitthvað fer úrskeiðis þá getur sést reykur leikritið himnaríki og helvíti fær flestar tilnefningar til grímunnar íslensku

sem er byggt á Jóns Kalmans Stefánssonar er tilnefnt í tólf flokkum meðal annars sem sýning ársins leikrit ársins og fyrir leikstjórn ársins guð blessi Ísland

fær níu

bæði verkin voru sett upp í Borgarleikhúsinu sem hlýtur samtals fjörutíu tilnefningar til grímunnar

og Þjóðleikhúsinu hljóta fjórtán tilnefningar hvor nánar má lesa um þetta á

í beinni útsendingu hér á RÚV fimmta júní álagningarseðlar hafa fengið tímabæra yfirhalningu rafrænir og mun ítarlegri en áður fjármálaráðherra kynnti í morgun áætlun um að árið tvö þúsund og tuttugu geti almenningur nálgast nánast allar tilkynningar og erindi frá hinu opinbera á einum stað

á netinu það eru eflaust margir þeirrar skoðunar að það sé tímaskekkja að hlaupa milli opinberra stofnana með pappíra á stafrænum tímum en miðað við áætlun sem kynnt var

í fjármálaráðuneytinu í dag gætu slík hlaup fljótlega verið úr sögunni við höfum sem sagt nýlega tekið ákvörðun um það í ríkisstjórninni að gera rafræn samskipti við hið opinbera að

Bjarni segir að með þessu megi draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum bæta þjónustu og spara fé lagt er upp með að allir Íslendingar fái aðgang að stafrænni þjónustugátt á Ísland punktur is þar sem hægt verður að nálgast öll gögn og tilkynningar frá hinu opinbera

á einum stað þetta getur verið allt frá því að lyfseðill hafi verið endurnýjaður að nú sé hægt að sækja um leikskólapláss hjá sveitarfélaginu þínu að vegabréfið þitt sé að renna út þú færð um það tilkynningu hvers konar leyfi og tilkynningar erindi sem þú ert að reka við hið opinbera verður hægt að reka á þessari stafrænu gátt allar tilkynningar um álagningu skatta og

gjalda verða þannig birtar rafrænt en gamli

er mun ítarlegri en sá gamli og verður birtur almenningi á næstu dögum já það verður bara núna strax á fimmtudaginn þegar við leggjum fram álagningarskrá og þá verður þetta aðgengilegt á þjónustuvef hjá hverjum og einum einasta dag í Reykjavík það sem af er þessum mánuði

í morgun féll

í borginni eldra metið var frá nítján hundruð áttatíu og níu þá var úrkoman hundrað tuttugu og sex millimetrar í Reykjavík í maí klukkan níu í morgun mældist hún hundrað tuttugu og sjö komma átta millimetrar enn eru tæpir tveir og hálfur sólarhringur eftir af þessum mánuði en veðrið hefur verið skaplegra undanfarið á Norður og Austurlandi Theodór þið veðurfræðingar haldið fram að veðrið í maí hafi ekkert forspárgildi fyrir veður það sem eftir lifir sumars nei okkar helsti

hefur skoðað þessi mál í þaula og finnur ekkert samhengi í þá átt

og fyrri part á morgun en fimmtudagurinn

dag eru tíu ár frá því að tveir stórir jarðskjálftar riðu yfir á Suðurlandi viðlagatrygging greiddi um sextán milljarða króna að núvirði í bætur vegna tjóns af völdum skjálftanna tjónið var það mikið að sjóðurinn sótti fé til erlendra endurtryggjenda til að bæta það

klukkan fjórtán mínútur fyrir fjögur síðdegis fyrir tíu árum riðu tveir stórir skjálftar yfir Suðurland með þriggja sekúndna millibili sá stærri sex komma þrjú upptök skjálftanna voru nærri Hveragerði og Selfossi skjálftarnir voru ekki eins stórir og skjálftarnir árið tvö þúsund en þar sem upptökin voru miklu nær byggð höfðu þeir meiri

áhrif hús stórskemmdust persónulegir munir og húsgögn lágu eins og hráviði um öll gólf á fjölda heimila á Suðurlandi í Ölfusi á Selfossi og í Hveragerði var fólk beðið um að vera ekki innandyra vegna hættu á frekari skjálftum

ríkislögreglustjóra lýsti yfir hæsta

og allar tiltækar björgunarsveitir á Suðvesturlandi voru sendar á Suðurland auk þess sem Rauði krossinn setti sína starfsemi í gang þetta er

skamma stund og Óseyrarbrú nokkuð lengur

íbúar á Suðvesturhorninu urðu skjálftans áþreifanlega varir háar byggingar á höfuðborgarsvæðinu sveifluðust og skjálftinn fannst alla leið á Ísafjörð þennan dag fyrir tíu árum voru alþingismenn að ljúka störfum fyrir sumarhlé Guðbjartur Hannesson heitinn þáverandi þingmaður Samfylkingarinnar var í ræðustól í umræðu um lagafrumvarp um frístundabyggð þegar jarðskjálftinn reið yfir þetta er nú ekki svona stórt mál ja hérna mikið tjón varð í skjálftunum en rúmlega fjögur

þúsund hús skemmdust nam hvert tjón að meðaltali tveimur komma sjö milljónum króna til að bæta fólki tjónið sótti Viðlagasjóður fé til erlendra endurtrygginga en það er enn sem komið er eina skiptið sem sjóðurinn hefur gert það frá því hann hóf kaup á slíkum tryggingum árið nítján hundruð níutíu og tvö

ég ætla að ræða um netglæpi sem færast sífellt í vöxt og fórnarlömbin einstaklingar og og stjórnendur fyrirtækja eru jafnvel feimin við að tilkynna þá umfangið er því óljóst og erfitt að grípa inn í Interpol Daða Gunnarsson hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og Hákon

samningar náðust milli Ljósmæðrafélags Íslands og ríkisins í dag formaður samninganefndar ljósmæðra segir að hægt hefði verið að leysa deiluna með mun betri og auðveldari hætti dómsmálaráðherra segir að frumvarp um persónuvernd sé hreinræktað Evrópusambandsmál og litlu verði breytt í þingsal Alþingis snarpar umræður urðu á þingi í dag þar sem gagnrýnt var að frumvarpið kæmi

mjólkursamsalan var í dag dæmd til að greiða tæpan hálfan milljarð í sekt fyrir að misnota markaðsráðandi stöðu sína tvær lögreglukonur og rúmlega tvítugur námsmaður voru skotin til bana í Belgíu í dag árásin er rannsökuð sem hryðjuverk árásarmaðurinn belgi á fertugsaldri var skotinn til bana aldrei hefur rignt meira í Reykjavík í maímánuði frá því að mælingar hófust

næstu fréttir klukkan tíu þá verður Sigríður Hagalín Björnsdóttir hér í sjónvarpinu og Alma Ómarsdóttir flytur útvarpsfréttir á sama tíma nýjar fréttir eru birtar jafnharðan og þær hafa verið skrifaðar á rúv punktur is allan sólarhringinn veriði sæl